Higo am emitoro gam Joomiraawo, jaafano ɗaa am dow ko mi waɗan maa, haala goonga mi waɗii ndaa mi annduno, ndemboo mi fuɗitata daga hannde, gam Joomiraawo raaru babal nder ɓernde maa, jaafano ɗaa am jaɓaa muñal ngal mi hokkata ma, mi fuɗitata.